بقول لصديقي اني قاعد البس عشان بطلع اكل برا. بعرض عليه يجي وياي نتغدى مع بعض نتفق على مكان المطعم وبقول له اني مستعد اجي اخذه عشان نروح سوا. واقول له قد ايش؟ انا جوعان عشان ما يلقى عذر يرفض